طبعًا العطلة المثالية بالنسبة لي بتكون متوازنة بين الاسترخاء والنشاط، <hesitation> الاسترخاء <hesitation> استرخي في الصباح، فطور شهي مع العائلة، والأصدقاء، <hesitation> أقضي لي شوية وقت في القراءة ,والاستماع ،بعدها النشاطات الخارجية <hesitation> اتمشى في نزهة في حديقة، ، <hesitation> اتمشى ،وأمارس هواياتي أخطط الاسبوع الجاي.